Yaá ka jatiún taka ko'o, ko'o ñu'u koo inka ja kajatiunga ya'a ku ko'o ñu'u te ko'o taka kaá taka ñua chi kasi tu tu xaán kajatiun ya'a kajatiun ko'o ñu'u, kisi, in ñua kua kajatiunga ya'a.